والله انا ما كن اشتغيتو سيارة بس الأشياء النفحصها عادةً المحرك الدراجة النارية اي هم المحرك يعني اهم شي المحرك الماطور المكينة تكون تشتغل مليح معف اي لازم نغشع الموديل وايمى سني انصنعت و اشقد كن استعملوها استعملت كثيغ او لا